Je'e jedun jayëp myaj ko'op këb je'e clavo jëj pi'itpë je'e jedun ji'im kuet'sëwaym ma jedun kubawewayn jadunt's jedu mat'sitëp y je'e martillo am jadun je'e kubawëbayn më je'e kumëwynën y nëkxë je'e clavo dun tyëkënyë më je'e madera.